أول حاجة طبعا بتحط المكوة في الكهربا ، شوف نوع الخامة بتاع الحاجة اللي إنت هتكويها إيه وبتبدأ إن إنت تغير المؤشر على حسب الكلمة اللي هي نوع الحاجة اللي إنت هتكويها <hesitation> بعدين بتبدأ تفرده بتشوف <hesitation> بتمشيه عليه بتحاول ان انت متقعدش فترة طويلة بحيث إن هو ميتحرقش